Tena mahafantatry e tompony g'naomby, aomby vavy na gne osivavy ary tena maneho an'iza io! Satria, ia zao niteza aomby da vo mandalo a da magnato io aomby io lasitagny mangnato akeky eo izy, sy omaty izy sady tsy misiotry enà! Agniny fady enazy iza misiotry e tompony za.